Alura Renault, Citroen, Peugeot, la Dacia, la Volvo, la Volkswagen, la Lancia, la ex FIAT, ades al e Stellantis, alura ën piemunteis praticament a n'a ie cuazi nün, al a tüti dë nom o italian o stranieri